﻿Erizooba abaana tibashemereirwe waagyeragyeranisa nobwiire bwa kare ahabwokuba abazaire bingi nibatuura ahamirimo tibakaabona bwiire bwokuheereza abaana baabo akaire kakumara, ekyokureeberaho abazaire bingi noshanga barikwejunisa ecupa kwonsa abaana baabo nkabakazi kandi ekindi abasheija nibatuura ahamirimo, so nibeija omuka akaire kakye. Obwiire bwa kare emyaaka ataano ehwiireho, abazaire bakaba nibatuura omuka barikureeberera abaana baabo barikureeba ebi abaana baabo barikukora kandi ekindi bakaba barikumanya noku abaana baabo barikuraara. <hesitation> then ekindi abaana bemyaaaka ya kareho bakaba nibarya gye, barikurya emere erimu ebiriisa byoona kwonka abahati nibarya ebyokurya birimu obutwa <hesitation> kandi tibakaagira amagara marungi